Ku sa arvat, et maik ja tervüslikkus ommaq as'aq, midä ei saaq kokko pandaq, sis olõt sa väega võlss arvamisõl, selle et tervüsliguq söögiq saavaq väega hüäq ollaq.